Indroy isan-kerinandro zaho tegna mihisa- mihignagny amin'ny hotely zegny agne anatin'ny a <hesitation> ya e, indroy isan-kerinandro izy e, de <hesitation> misy hotely Analamahintsy aka ze o, de <hesitation> de araiky ndraiky edy amy zaimaika Analakely aro.